Ny fomba hitahirizagna pomme de terre ndraika, rehefa vô izy azonao igny ah, de <hesitation> atampinao amigna masoandro alongany, de avelanao maigna sy longany izy ah, de avy akeo izy ah tehirizinao ah avelanao amigna toeragna maigna koà, de akeo nefany ah azonao atao anatigna frizidera le somary sy de mivaingana be regny fa le just hoe mampangasiasiaka ananjy fô.